Fomba ôhatra bô <hesitation> hikajià-kajiànagna lôko zaigny, <hesitation> raha avy an-dranomasigny mbô tsy haratra <hesitation> kopônigny tsara de izy, to nde alàgna raha ambôtrigny akà, tsinegny kopônigny tsara zaigny e, de atôvigna sira. De <hesitation> a-kajigny tsara rakôfigna tsara. zaigny zao mampaha-mampatagna azy. Mampà-tsy maratra azy.